Nah ngape kuliah itu penteng karne e dulu e plesbek bek kebelakangkan atau sejarah dulu kan ngapek wong kitek dulu wang indonesia e terus e cuman sebagian wang bae yang pacak sekolah atau yang karne itu nah kalo dulu dizaman e penjajahan e ngape wong kitek indonesia kak pribumi e cuman dinjok makan kan dinjok sen secukupe dan dak dinjok sekolah dak dinjok pendidikan oleh pemerintah jepang dulu karne e pemerintah jepang itu takot ketike wang indonesia dinjok pendidikan misalkan jadi e cak misalkan contohe bung karno misalkan teros muhammad hatta muhammad yamin tan malaka ketike wong indonesia dinj disekolahke pikiran merek pikiran wang tu tebukakkan cak mane kite kak nak merdeka cak tu dak dijajah nah ikak tu ade same pulek di ahay kak kan kitek pendidikan tu penting ngape supayak bukan soal jenjang karir kitek nak begawe ape atau kitek tu e membukak wawasan pemikiran meluas relasi kan jaringan ngen e supaya ape supaya kite dak di bodo bodoke dak di bodo bodoke dengan wang dak diperkejokke wang dengan dak layak cak tu kan nak kitek tau oh ini dak layak cak tu kan